Sizômo zaigny, vy aroa mitsivalagna zay, mifampikroaze karaha zao zay. Misy tahony zay izy dia araiky bebe, araiky helihely. Dia <hesitation> i raha ino ndray asanazy: fanapatapahagna raha. Ôhatra lamba, taratasy. Misy fanapatapahagna laitra amina kakazo regny